زه د سمندري مخلوقاتو په اړه ډېر معلومات نه لرم خو ځیني د اوبو د موجوداتو په اړه لږ معلومات لرم. ځیني سمندرې موجودات عبارت دي له نهنګ، شیر ماهۍ، سمندري اس، شارک، چنګاښ، او داسي نور. ځیني نور هم سته چې نمونه یې زما نه دي زده.